देखो सा हुकम हमरा यहा कई जण जण का विषय हूवा है। वणा मैं कई पढ़ना मैं भारी लागे तू कई पढ़ना मैं सरल लागे। जिणा मैं गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, न जातरा भी विषय है सभी मैं अलग-अलग वस्तुवारी बारे में ब्यातवा है।